Pos la fiesta más anombrá delos Paísis Baxus es el día del rei, qu'ogañu se celebra el ventissieti d'abril, qu'es quandu hazi los añus el rei. La reina d'enantis los hazía'l trenta d'abril. La genti se visti de naranja que es la colol del país o de la corona. Hazin eventus colturales, avían desconciertus i partecipan en desfilis. Tamién ain mercaus ondi se vendi de tó. Tamién es costumbri de comel un pastel que es de colol naranja i se hazi justamenti con licol de naranja. Amus qu'el préncipi era dela casa d'Orange i por essu lo del naranja.